Gimboonjinan bgúudna antimbi be, be gada a glo griŋ; Ndi glodi ma riŋi mo, bgúudi ma mboonji, te unlébi a biñaŋ. Bari ndi glodi maa riŋ mo, <noise> bgúudi be nge bboonj so ndu yaanti mo glodi ma nto ndi nŋóodi mo halla into ga, halla into ga a ɓaali ma, halla ingí ngi biñaŋ ɓaali ma, haggilo maa rriŋe, glo ma bgúudi maa ttin boonji.